Tukpǝtǝyǝ lée yee na kɨnɨnɛkǝ mɨ ŋ saŋ mɨŋkɨsa Lǝ́ǝ kpǝ tuwǝ mɨ ciiwǝ ŋ cɔɔlʊ wɨ, oturu lǝ fǝ pɨlɛŋkoyǝ. mɨ temuu,ŋ fɨ temu we ŋ ca pɨlɛŋko ye Oturu la ca no tuwe ŋ nǝ kpǝ lo toomu. Vǝ́ la ca kpekperee. oturu la nyarɨ lo co. Mɨŋ lée yee tui mɨ kɨpɛŋkǝ wɔɔ oturu la ta temuuwe mɨ kɨpɛŋkǝ, ŋ mɨ ca pɨlɛŋkoye mɨ ŋ kpii.,ŋ mɨ ca mɨ ŋ kpii oturu wɨ lǝ kǝnɨŋ. Mɨŋ nurilǝtǝǝ ŋ lǝǝwe we, láa ta temu we mɨ kɨnurikǝ ŋ mɨ ca pɨlɛŋkoye mɨ ŋ nɨɨnɨ. Vǝ́ la ca lǝnɨɨnɨ wɔɔ. kǝ́ǝ pɨ lo kuŋ na anɨnɛye pɨ la saŋ, tuuwe pɨ ya pɨ lǝ́ǝ pɨ ŋ kpǝ we. oturu mɨŋ lǝ kpǝ wɨ la lɛɛ wɔɔ, oturu lǝ fɨ lo ko ku tulǝǝtǝyɨ we Lée yee anɨnɛye mɨ ŋ saŋ rɨ tuwe pɨ lǝ pɨ ŋwɨ pɨ la saŋ wǝ. lǝ́ǝ a ca wɨ mɨ ŋ maarɨ Mɨŋ kǝ́ anɨnɛye ya nǝ́ǝ pɨ mɨ ŋ saŋ lǝ kɨtǝ Lóo toomuu rɨ awɛ mɨ ŋ saŋ rɨ apɨlɛŋkopǝ, temuwǝ wǝ́ ŋ nǝ́ǝ fɨ mɨ ŋ ca pɨlɛŋko ye mɨ ŋ nɨɨnɨ Mɨŋ kǝ́ wɨ lǝ pɨ lǝ kɨtǝ. láa ca apɨlɛŋkopǝ Rɨ fɛɛ ri ŋ fɛɛ ciiwǝ wɨ lǝ pɨ wɨ toomu wǝ. Láa ca apɨlɛŋkopǝ we. arɛɛbǝǝ pɨ lǝ́ǝ lǝ putuputu arɛɛbǝ pɨ lóo kpoopu, arɛɛbǝ pɨ lóo koŋ Temuwǝ wǝ́ ŋ nǝ́ǝ fɨ mɨ ŋ ca pɨlɛŋkoye ŋ ta ŋ re vǝ́ la ca wǝ́ wɨ lǝ nɨŋ kpekperee wǝǝ ŋ nyarɨ ŋ co ŋ mɨ sʊʊrʊ ǝ wɨ ŋ kǝ nɨŋ Kǝ́ pɨ lée yee kɨnɨnɛkǝ, tukpǝtǝǝ ŋ née yee na kɨnɨnɛkǝ mɨ ŋ saŋ wǝǝ.